My man my day can just be as normal like wake up in ley morning you know brush up my mouth jeh go about my normal hustle yeah and that just all.